Oime guirareta oikatu yae japisa ombotavɨ ïñeepe, guirake oikatu ombotavɨ iñeepe ou vaera ikotɨ, jare jäjë supe yave ouvaera ikotɨ, jukurai jae oipɨ vaera iyeɨpe, jare okaru vaera